Un ae pake ca kereta pu’un um kereta um Alza <noise>

um Dalem bolan pe'en ji tai ke sepetan tai peteguk ngan duktur lo. Kadang lima belas hari bolan pe'en, ketai peteguk ngan doktor cek sik sakit ke dalem osa meka ja.

ja ne beng lempam ne lepo ilu kak Long Biak ja je kok me pat tai bu’au. tai kedaya kedaya kedi’ut ne lan. tiga te pe tanak ta. nta un te pe ke ka.

tai alik naat anak mik kat sekolah oo re to ya re moa moa do re juku ik tai naat eda jare tega re pesik re po nta le peda kumin sik siuk ooa ja tega tawai re pe ilu ti keneng cigu re oban re nepai ilu ke sekola oo re.

<laughs> ake mencam nyatung mencam nik nyatung cung i'iut ne mik mencam nyatung dalau mik i'iut de mik mencam nyatung ne mik ke songai long dongan bekading re ke long dongan mik mencam nyatung tai nyakep jane sik kerja mik dalau mik i'iut de

pulo tau ari bulan sebelas oban hari jadi ek ja nai na na'at ake ia' tepat ke uman pesak buin ma'ap yap ne tepat keja o, nai na na'at ake nai na nuyen ake

un unuk dado bio dulu ti kak Bakun tading. ja je keto keto tekak ta’an iu pe tiga tiga je pakat mo mo pe ke lu pe dado. ja je pekatuk ake.

un un pekisan udok khas untuk Orang Ulu ja ja ake paling obak ja ja na pengeluk ek keneng seni <noise>

um ake bayan bil pakai bayan kak pasen tai bayan pakai sin la’a meli kak kedai talipon beli pakai bank pakai transfer kadang pakai pulo lema ca bulan untuk bayar satu bulan la ja. ok.

Edei lu ke ti nggin dei buk ka dalem negeri di IC buk ke le tai kak lepo du de ke luar negara di jalan nggin okak beng passport pakai passport buk kak ke dalem negeri ukat le tai masat ji harus ji lu mampin IC tuak buk IC anak beranak pa ja pa sek ca okak dalam negeri ke luar negara di harus pa ilu pakai passport

tiga un ke okak lepa isi kredit memang ia’ lancar tiga ngan te- tei iu banan du ke toh nta putus putus beng lancar na Celcom ake pakai singget bulan bayan tiga puluh lema ligit ca bulan.

Ja sa’ek kimet tiga tawai s- um senang teka le pekimet ne ke ji dalau Krismas ji a dai. Ketai mudip ji mukun ji um ta talem menjam menjam ketai udip lu mukun.

kuak lepo me ni uban taun du juan minyak iu sik da sik dageng kurang sik ti cuk nai ke pasen ma’an mita penguman ja oban jo alek tekak daya sungai

ok tiga tekak un talifon. o le sukat talifon tu’a le tuyang le meka pe sengganak le. ya ca ma le um berhubung ngan sengganak le de ke jok te ngan pa da nyeng ke ilu sukat le nepai du uman kak serita ilu okak le nta sukat tai ke amin du tai lepai

Enta na sukat te ka pakai telefon alem ukun pakai data enta la tayen ngan telefon sain sain na yew ja guna WhatsApp nak message ngan ilu ja.

awai engke pe un iu iu penyelum le. ji ji tekak le dalem mudip tiga tekak le ngan du pe taun iu tekak ja ilu ke selum selum te ke. janji magat ja na.

um tau majan paling sukat ilu kuman tapi ja jana uman kado ale ilu uman tepalai tuak tapi ja untuk kesihatan kuda le sukat tai pesau kencing manis pa sukat pesau ja ta paling tiga sau ubat tiga pa ja

tega lokte tai aung aung sin ke' bank apan um nta tai ngebora ngebora sin ne kulu nak tekeriut tekeriut ke dalem bank le.

edei de ke semba ni ame beng Kristen. ko ba’an buk ading de di bungan de ilu. ja na ni lunggeng cin na’a lunggeng te bungan kak dalau Asap di ilu du masuk ilu Kristen. ja tekak edei Kristen ja na lu semba nak ki.

du tiga ale layan abun ke tanak me tanak dema tanak tiga ja sek layan abun pe dema pe mentem.

um tiga ale te sek du mu kata le me ta’en iu iu je masalah sek <noise>

ja yak ke te kak hotel Telang Usan ka’i yak ke ji yai nai uman ka’i nai uman pesak alok. ya re lepa ilu uman.

tak pa ji ta'an urip ka bo'ngak un ilu beng kak amin bau' na ilu ta pe ilu menjat pa ilu ti turun ngan dulue <noise> beng ja bo'ngak raya ya ja pa ilu turut-turut ta'en sade' ja'nen tau pa bo'ngak yak ja ta pe ilu kado ya ja ma'en ngadan bo'ngak

agama Kristen ja le te ja ilu ke ngedalem dalem udip le uban le tisen Tuhan ja pebekal tawai le ngan juruselamat ilu ja ja pengelan keneng Tuhan.

um peniga muek ujok apan ujok le nta apan le nta tai uman de mano da edei de ke cuk ilu sakit batek da ke cuk ilu sakit Covid perlu ko muek ujok

bahasa orang putih ja le te ilu kelo pe to ke pekalai dalem sekula bekading yak nta pa nilu sekula dado ngan du poh. ji sekula pe pum ca ni ja na meka ale ale sekula tekek dalau ja dalau sekula ke Belaga. nta na pa ilu sanggup nta na pa ilu sokat metuk e. ia le berhenti na pe.

senang ale na sik du naki ne odai an pakai talipon bimbit ji kelo ka peketa ta’ang ilu pa senang lebo tekak le mita ilu <coughs> boka le un hal boka le un penusa senang tekak le mita sengganak le ngan tuyang le

<noise> pengebio me ja cin na’a edi jana du nak pengulu pengulu Nyurang pengulu Nyurang Uloi tapi to nei me bu’au kak Asap ne odai na ia’ na pe tei tei taun tai pa je un alak malak alak ia’ alak ia ulek ja na ja pe bio me ju pada cen na’a te

tega alik tai na'at songai matung ya le re edai tekak le beng tai na'at songai bimpin tekak le ta'an tai songai matung oban le na'at sey le ngemet le ka Long Dongan bekading ne ilu lepa ta'an sik da. matung bimpin tekak le ta'an.

Beng ca le ja tiga murum nyurum ja te tiga tiga pekayo peteneng me ia’ ja. Nta pe ilu ti lapen sek kemetuk sekula le po ja ju nta pe du menjam peteneng inu <laughs>

um biasa ake aung sin ke saham, ja je' nta pernah tai tiap, oka ke maybank poto tiap jukuk le nta ayen badak pin nombor le me du. ilu peremun ne da. ayen badak badak hal peribadi le me du.

ji sileng dalem amin le toh engke pe ilu ti ke iu iu. ti pe lu menjam tei masat um ngelinek ngeruong ke amin kelo ketei masat nta pun ilu menjam te ke iu te ke

<noise> um penusa ngan penaru ja um sukat ke mopet ilu dalem lepo' le' jane palo ataupun um ataupun tipu ilu kulo contoh um ukuk ba'an ketua kampung bada ca' projek um meka nta na projek ja jadi ja na penusa

Cuti Krismas ja te ja atek ilu obak obak pe to pe to obak o ti ramai ti ulek petegok ngan wek amai sengganak le uma dado. Ja na ja ilu kena ngena buk le kerja jok. Pekena suti Krismas ja ne ilu.

um hobi e ja ne mula kujau ti eno ke le ti pula kujau un ilu uman pekalai ti eno pa ilu boleh juan ilu un pakai me le um hias rumah le ilu nak me tuyang le ka.

muzik ja atek tiga ale dau kedalem tekak dalem telinga le ngening ja na muzik sampe sampe ba’an dau lepo ilu kidi. ja ja atek atek tiga ilu ke ngening kak dalem udip le uban ja ja cin tu’a le cin tepun le nyampe cin na’a

tai telu na'at wayang ngan du dik tai ke pasen bintulu te dalau kerja ke bintulu te tai na'at wayang tai na'at cereta amok-amok pe cereta coma tai sau tekak le boring tekek le ke amin tai bayak toyang.

Ake mejam pesak kujaw, manan, mejam kraf tangan ngan mejam ti kerja ti kerja ka' kedai ti masat masat mejam ti ke kebun ti nyela

muzik anun Melayu ja le te lagu Melayu de muzik de atek de atek pengelo. buk ka sampe ja pa di obak pa ngening ja. de iu tekak muzik du ti obak tiga ngening.

ake obak um teknologi ja tiga sukat kepisiu ngan tuyang le ngan anak le de kecuk te ngan sukat ilu um pisiu ngan ia’ tiga ayen selalu patak ngan tiga tiga na ilu pisiu apan le sukat nyelama gan pempau ngadan Tuhan.

ja um buk le ke kak ke tambah nilai ataupun kredit le uban ake pakai Maxis ake perlu tai bayan e singget bulan ke pusat Maxis bayan lema pulok ca bulan

um lemoto oman pengoman ja tiga ayen pe alik oman da' mae mae. poto neseb, neseb songai mening apan le edai ayen tai korang songai, naseb oman kojau da tega-tega da ilu obak oman ayen paksa oka le nta obak oman.

baluk ba'at tekak un le nta pilu tai sekola daduk ngan du kulu nta pilu mencam tekek ke meta hobi iu ja' ilu keluk ke ti tekek ja tekek le kerja luk te ma'an pe tekek nta mencam sekola ngan du <noise>

Atek maju ale ale na kata sekula kak lepo te na. Maju ale ale si cikgu di ngan anak sekula rame meka pe sek perkembangan de keneng pelajaran re. Tiga ale ale sek dulu sekula nak ki odai.

ake lemuto um ngening tekak Tuhan okak kimet nta tiga ake lemuto pemadan Tuhan menyanyi ngan ngening um katuk Tuhan kak Youtube apan le sukat um bedenak kimet le apan le lemuto magat ngelemuto um iu ba’an de du Kenyah ke da to, lemuto bangen.

na pe ilu menjam tekak kaong sin. kado kelo te kak bayan tika tiki buk kak un sukup ilu nak tekak me nta cukup di kumbin pa ilu ya. meka ke tei.

ke tai ngelinek mudip ke tanak kak Kuching tiga kadang ujan kadang pe pana kadang pe um ti pana ale tekak nta pa ja iu ilu pepau Tuhan na. ja na penusa Tuhan nak me ilu mala ke pepau ngadan Tuhan.

uii <noise> oka du obak ke cuk ilu nompak sekola la banuk, un le leko ke tai sekolah. apan le okat ti edai okat le tai jadi guru ngan du lukte ja boka du obak ke cuk ilu ke tai sekolah nompak la.

dui tading teka un talipon sempa tekak ke petoyan nta na ilu obak obak tekak ka lepo atek toya pa dema tuak na ilu kidi sempa kidi. nta pa ilu menjam menjam nyemena ja kejo. pekalai utung alem na ilu kidi tading meli

ja ake selum keneng sengganak ke ukat mepo ke penusa e neng meka pe keneng tuyang e okak mepo iu iu masalah un ukat serita ngan de

um okak e menang okak ke menang undi ake keundi da obak un janan bantu kampung e apan ma- apan kampung e maju ngan lemuto um bangen bangen ngan sukat memajukan gereja me kak kampung te apan kampung me sentiasa diberkati.

dalem tempoh lema uman ji um si ketei anak di sekula ataupun tei pekalai tiga lokte nta lokte kumbin tekak bayan um tei bayan je' eda tei ti ja ja ida tei pekalai ja. uko ba'an biasa lo ta

Ake un tau madung kak amin, ake obak masat - masat tai kerja , ak palai pakai moto. Mesau sa'na le, apan ilu magat, ek pa tega madung alek ta amin, cuk ilu sakit pa ja lok ben alek - alek madung kak amin. Mesti pa ilu tai masat, tei musit sana la, tei jogging ka

um bukan lu sukat un pinjaman un ke leko nulong du buk ka du nak idi pinjaman me ilu. ban lu kenolong buk ka un pinjamin. du de memerlukan ialah ke nak kuak sek le mita te meka de du de kelo nak bo kak ngan le.

ja ake pekalai na ki ja na oyan amin uko baan um arkitek mekala ilu mesti pa ilu pekalai pekalai oyan amin ja oban e pendapatan e harian e memang ia' bio ja ju kok ek minat ka teknologi ja oyan oyan pembangunan ja

mung ji ilu kelo mung tiga sek ilu ta’an pa nta na jam kemilek edei kuak tiga sek pa. nta jam lu milek kuak kuak te ke layan da.

ilu mesti nasep um songai mening sengket tau ayen nta tai nasep songai ja pe cuk ilu magat oka le korang songai ilu pe tai o edai mo'o songai udip le nta magat ngan nta tega tekak layan oka le nta nesep songai ilu kaduk sakit oka le nta nesep songai

muek ujok okak ne cok ilu cung kado penyakit ukok sek mu’a um dadem um nak ki peng ake un um penyakit na ki ja um ja um Covid nineteen da na cok ilu cung um sakit batek

Tau bio ja um selamat tekak dalem ake ja na tau um kemerdekaan ataupun tau tau Malaysia meka kulo. Ja ja pengelo pengelo la.

um tei ja okak le tei kak janan janan te tiga ja pasen nta sukat tai ala kalen oban janan lemuto ja’at nta sukat du tai alak galeng. nya da pa ca du nta sukat ta’an ading ca um syarikat oban ta un te le ke te ala ta’an un ta un janan ia’ pa uto ja’at

kadung ta amin ku ja ja sek sengela meka padung kak awang um tusah tusah kimet pe ji layan adung kak amin sengela peteneng kimet le.

taban jek du obak oman ke' kampung te jane cen akar akar du alak ke' dale ba'ie uku ba'an long de ja untuk mesau edei penteng suat ngan obat kencing manis tega pe da kaduk kaduk akar ke'.

je cin madang ja ake lepa ta’an ke lepo me te ja na temengang. temengan ngadan ja jak bio temengang ataupun tebun da dak bio. bio ale da temengang ngan tebun.

program ja tiga men petubo pengudip kelunan sutok ka’ang ame ja na ida ukat um juan aban re ukat juan um pemula re um ja na

yak te ji ilu pekimet ja toh nengayet pa pe inu sin balau le ke pe ke ti ja le te balau le ke pe inu pe inu te le te. kumbin pe ilu ke ia’ un be pa lu menjam kumbin te ke ke pe inu te. tai te begadai toh. pejakep ilu pe inu te. buk ka un sik rezeki le

um ake obak udip anak ke ke lemuto um m- maju ngan ti obak ida ke ukok sek me bekading na nai tai puke ma- masat taket ake ba’an ake ti senang un sik kenderaan de tiga men le sukat masat

ja ne ja ilu ja selamat beng mungkin pejung Tuhan ja na sek adet bio buk kak le un kak uma mung ti me ilu panak buk anak nu nai ulek mung ke uma ne ilu ti pejung Tuhan bada sek le magat mung

baluk le ke un otang le te oban le loan loan kereta macem macem ne ilu loan ja jukok le tei un utang baluk le mudip ngotang na nta ja iu